Ni weena shik turm lokaci shanna abukon kano, nenwa wiru a turum ma yi akuri. Ni weena rurumum ne wenna shikkii raara. Naa aɓuko nin nan wa weeru turumima ni wenna kano pidi shim ma kauji ma sha pidi kau ii loo dakkam akam shiɗɗam loo shinka ar weeni ti pishiraim, nin pennan nwa wari pisharai nin di ɓaana, nin di ɓaana. Ninda ɓaana minje ma yi penna, turum peena, raara npittu durinye npitta, shangeni npittu, daɓɓa npittu, paanatu ɗoi wei ɗakkam mishe ma yi npittu, akam shiɗam we shinka ar weenim, nin loa sho- shom. Kam nin alaɗe ya sho sho ma pan kam ti pishirai. Wee mommo ma yi, penna, mije ma yi pena mo ma yi kobina mommo pidi shinna weenan shik loo ya sho sho. Na penom shidam loa sho- shommom na a ɓara sanna weena shik wemmo na peero kupira yawo kupira wala. Nan na moro ɗikko ti pishommo, da peeno wenmo yageu da penom ni perko shina pergo aɗono nwa fuɗunu na na ar kano dokkromma nii warkoi lokaci shinna ambugo lagos nin nwa weeru nin wattu amtooi enegu nin wa weeru loa sho- shommo ɗoi min nda wa waro pedi ɓano ɓano minu ndi ɓaanna mindi ɓaana.